والله الواحد يحجي بواقعية انه الاهم انه الواحد يركز على سعادته الشخصية اكثر من المجتمع لان يعني انت من راح تكون سعيد شخصيا ويه نفسك ويه الحواليك راح تكدر انه تكون شخص فعال بالمجتمع بس اذا انت شخص مو سعيد ومو مرتاح بحياتك ما راح تكدر تكون تساهم بالمجتمع بشكل ايجابي